द गौ नुने क्सिमन्ग्। द अन्ग् मैब मुन्छे जनु नगेर्दन्ग्, द बेकु, <hesitation> द बेकु जनु तकय्। अन्ग क्सिमन्ग् दोन्ग्मन्। द बेकु द्एलेसिनि अन्ग् द ओर्दिनरि द्जोप् मोग्वसिनि, ब मैब मुन्छे मौननि द तकसिनि। द बे अन्ग् नुने क्सिमन्ग् <hesitation> क्सु स्कुन्ग् नु तकय्। क्सिमन्ग् क्सु अन्ग् <hesitation> क्सलमु तकय्। अन्ग् क्सलमु नहिअसि। गौ नुने क्सिमन्ग् क्सु मुक्तन् क्सलमु नहिअसि। द अन्ग् जेरे अन्ग् फुत्बोल् प्लयेर् मुन्छे जनु नगेर्दमन्। द बेकु जनु नहिअसिनि, अन्ग् द द्जोप् मौननि, अन्ग् द्जोप् मौननि द अन्ग् तबय्तदु। द अन्ग् द्उदिद मलैकुल् फुत्बोल् गेलेन इनु इउ। भ फुत्बोलौ मलैकुल् गेलेन नि कुक्सित न इनु इउ। द बे अन्ग् मैब मुन्छे जनु नगेर्दमन्, अन्ग् जनु नहिअसि, अन्ग् द द्जोप् मौननि द तबय्तदु। द बेकु अन्ग् नुब तकय्, गौ नुने द्उदिद मलैकुल् फुत्बोल् गेलेन इनु इउ। गौ नुने क्सलमु नहिअसि।